E nmwadata pizza asarani, mi waddan fulawam mi jiwa. nmwaddan diam set lam nwadda, dan se tatasya ampe tumadru panmi lapi dowasera. meba maagi, de nyabam, kanjumabu patwa asera, meba akuru. se mi jiwa kade, nmse mi yara heite.